Minkaa, mi Martin taa yimɓe kumpa mi soodan kulle belooje ɓe. Kayniiɗe, mi nodda sakiraaɓe am non ngaɗammi. <hesitation> Laatoo mi waɗanii ɓe kulle ko ɓe joonnoraaki fey naa mbiyaa ɓe miilaayi no.